Handi be viya himbe do mari umrore je jodugo ha lesdi be yidi pat ngam kowa suba lesdi je velata mo o yaha o joda o wada ngedam mako ha ton wala billa be fitinaji be ko o yida pat.